Ny hambom-po moa anisany toetsy soa io satria anisan'ny toetsy mampahomby amin'ny fiegna anana harea, hahatonga ategna mpanakarea, fe hambom-po avao koa da anisan'ny toetsy mamotiky satria a i misy olo manakambopo, manana ady amin'ny ognony tsy raha handravo any ady io any i, satria makambompo ka.